لو عايز اصور حد بصورة كويسة هختار الاول الاضاءة تكون كويسة بعدها همسح الكاميرا كويس وهثبتت الكاميرا يعني هثبت التليفون بحيث انه ما يتهزش عشان الصورة تطلع نقية واتأكد ان الشخص واقف في وضعية مرتاحة واطلب منه ابتسامة بسيطة عشان الصورة تكون جميلة وتكون هادية.